يوم من الأيام صغر ساحر نفسها عن طريق الخطأ, وصار بحجم حبة فاكهة, اندهش وشاف العالم بطريقة مختلفة, شاف تفاصيل ما كان يشوفها من قبل, لكن طاحت عليه قطة كبيرة, و صار موقفه خطير, هرب منها وركض ولقى مساعدة من جني صغير, مع بعض سووا تعويذة عكسية, ورجعوا لحجمه الطبيعي وتعلم درس عن السحرو صار يستخدمه بحذر.